Sehil am wi weltiima no feewi ngam nde ndesɗa. Mbeɗa duwo, yo Allah hawridin jikkuuji. Yo en mbiy leelii waɗde. Yo ɓiɓɓe e jawdi yo nooto haa heewa. Y'Allah addu kawral e beldal hakkunde mon. Toppitoɗa jom suudu ma no feewi. Njeewtida e makko, pijja e makko, njalda e makko. Ngannda kadi dewgal weeɓaani, ko maa muñal. Mi weltiima no feewi Mi weltiima no feewi A jaaraama.